أنا أشجع صديقي إنه يستمع للأغاني أو يشوف الأفلام باللغة التي يتعلمها مع ترجمة، لكي يتعود على الأسلوب والنغمة، بعدين، أجترح عليه إنه يكتب يوميات بسيطة بتلك اللغة؛ لأن الكتابة تساعده في تثبيت المعلومات، وأيضًا، إنه يجدر ينضم لمجموعات أو نوادي لتبادل اللغة؛ لأن ها الشيء سيساعده على التحدث أكثر واكتساب الثجة بشكل أكبر.